Iyoo, gjíli ngi ghara ma fana, wé gí njali ma hú ma fana. Unto ngi bàa ma ugaa bà, toboto, hamma binto han bina dan ñitina, situma hi ma gina andotinin bàa ma fana. Unan to ndotine utto ngi bàa ma, waato waat hamma bintéy han bina dan yaantina a biñaŋ, binñitina.